الشبيبيك بالمكان الي اشتغل بيها ؟ طبعا هي شركة كبيغة فبيها كثيغ شبيبيك يعني تقريبا يطلع بيها بالاربعين شباك ، بس المكان الي اقعد بينو شباك ويحد بس ، وجهة شروق فاكو شمس كافية تفوت علي هي غرفة غرفتي يعني الخاصة الي اشتغل بيها